Lõuna-Afriga um ka tegeligult sääne nigu mitmõst kultuurist kuuh saisva riik, ku mõtõldas Lõunõ-Afriga Vabariiki. Sääl um pall'o-pall'o põlitsit hõimõ ja rahvit ja lisas viil na- naaq valgõq inemiseq, kink kultuur om sääne noh, euruupalik. A naidõ all um kõik taa vana, afriga kultuur.